˂Hesitation˃ Memoria ko jae yande ipuere vaera yaikua kiako yande, ketigüi ko yaiko, ketipa yaja yaiko erei jokua omboejape yande ipuere vaera yande keti ko ñaporepeña yayava.